<noise> toh-toh Wankaŋ burba Burma hina maniji asi kanu nwarira matakaŋ e gamiladin amma fulan ji’mo tai hawda, ana ninata burra nina ta tarkata kaba damsiji amma gaskiya gwamma damsiji da manja kakwai damsiji da manja e bisa amma maŋ chi. Amma fulaŋ jimo abisa maniji zama manijimo aga za nwaro yay na aga aga komawa inga inga nwari zaina inga ji zaina, nidi haŋkanni inga kachi e bambaŋcho e faiyan hankaŋ e’fai amma damsiji ya wallah a bisa jikulu kaŋdimo burgadi amma gaskiya ba fulanji gatai amma ingamo abisa maniji. Ay’sofa burra ma daŋ inga mani inga fulanji inga nwarira burkaŋ gabara da damsiji da manja ingaino burra gadaŋ nwarira abisa amma manijiwo e masiba kaŋda chine zama ba burnadaŋ manchi aga burchindi sihinka nwa burchindi sibabara burkaŋsiba dumbarikul siba maniji. Burfoyaŋmo e’gaba dumbaro e’gaba e siba maniji burfoyanmo e’gaba maniji e’gaba esiba dumbari, nidi asai no e’siba wadin dimo daŋhaka wankaŋ gatai yadin di burra gahayo burra ma kai kinga gwaistarawa kadi wankaŋ dimo burra gatai abisa wadin bissa nima nwaritai amaŋ tai asibori.